Tan, sida, maker fodu, tufu kwa murfa nsisu mulde kumeh, tan kubu sida, tan kuba sida an kabu pallu aka sida aka makiraka fodu aka tufu aka kwa aka murfeh aka nsisu kumeri aka mulde kumeri aka pindi kenan, pindi aka tan, pindi aka sideh pindi aka maker pindi aka fodu pindi aka tufu pindi aka… akan kwa pindi akan mulfe pindi akan nsisu, pindi akan mulge, maker kumeri akan tan akan akan fodu aka tufu akan kwa akan murfeh aka ntsisu aka mulde aka… fodu kumar kenan. Fodu kumar aka tan fodu kumar aka side fodu kumar aka maker fodu kumar aka fodu fodu kumar aka tufu fodu kumar aka kwa fodu kumar aka murfeh fode kumar aka ntsisu fodu kumar aka mulde fodu kumar aka… tuffu kumar kenan tuffu kumar aka tan aka side aka maker. Kabu fodu, kabu tufu. kabu kwa, kabu murfeh, kabu ntsisu, kalbu mulde, kwa kumara, aka tan, akan side, akan maker, akan fodu, akan tura, akan kwa, akan murfeh, aka ntsisu, akan mulde, murfu kumara, murfu kumara kabu tan, si de, maker. Fodu, tufu, kwa, murfeh ntsisu mulde, ntsisu kumara, aka tan, aka side, akan maker, akan fodu, akan tufu, akan kwa, akan murfeh, akan ntsisu, akan mulde, ntsisu kenan ko, akan tan, akan side, akan maker akan fodu, akan tufu, akan kwa, akan murfeh akan ntsisu, dari kenan.